उक्रेन पर रूस हमला, महाराणी एलिजाबेथ द्वितिये के निधन, रिशी सुनन के ब्रिटेन के प्रधान मंत्री <hesitation> बनन, स्रिलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट, सी जिनपिंग के त्रीस्रा कारेकाल, इरान में हिजाव के खिलाफ बिद्रो, दुनिया के आबादी आठ हरव के पार, यूरोप में उर्जास संकट, एलोन मस्क के टूटर पर कभजा, चीन और जापान में कोरोणा के कहर, अंतरिक्ष में <hesitation> पिंडो के संख्या में ब्रिधी, इस सब में होई लगें।